Ta̱ ja wajnaⁿꞌa ndoꞌ ta̱ na niom na quintꞌia quiweꞌ naquiiꞌ tsjoom yuu na mꞌaaⁿya joꞌ ta̱sa, ta̱ta̱, ta̱ta̱ chi, ta̱chuꞌ, ta̱tyeⁿ, ta̱nomntsaa, ta̱manco, sandia, meilom, mandarina, ta̱chquiaꞌ, toronja, ta̱tsmaaⁿ, ta̱leinto, ta̱xꞌa, ta̱nomntyooꞌ.